Bueno pues nen niqui de non c <hesitation> pleaños veces ichigua in mole pero she kiti in pollo de cuacuitlach guan in tlalia iván cuaguitl in brasero in teco muestras tleguatsa in chile de chipostli o cuel in ajojolin tleguatsa cuali aveces tlalilia in chile de guaki de molato in mole o san de pasas tlalilia in canela icuetsua in licuadora yo guistsi in pollo tequilia ichigua in arroz den blanco in de blanco tlalilia in sanaoria o cuel tlalilia yelok ocuel un chícharo in blanco ichigua in yepasoc non de blanco in arroz Icon ichigua o ca rojo tlaalilia in jitomate ajo guan cenguan nincon ne shetesi nia in molino ichugua in tortillas non she tlachtlat nin refresco tlalia in refresco o non ycon melaguack chigua in comida icon nchecpactia ocuel veces in mishclashok ica chile de pulla y con ni cuechua ni tsoyonia in cebolla nincon de in cascguela o cuel de brasero porque casi amo nicanor gas amo cosas casi ica in brasero nin cuaguitl tlacaltia nincon ni choyonis non guelik in comida así me gusta comer guan icon de in c <hesitation> pleaños non de moli nichihua de se c <hesitation> ple acá de no niños hijos pues icon Ni ninchigua non molí in arroz simpre ye non ica ocse amo ichigua de c pleaños ichigua in molino san ye no icon ni chigua